Do mobilio che me vëgne in cheu gh'é: a töa, a carrega, armäio, credensa, l'òmmetto, a poltroña, o sgambeletto, o sofà, o letto, o scagno, o grindon, a televixon, a libbraia, a cantia, a cascia, a scrivania.